O keia ʻano kanaka hele ʻoia i mua o ka lehulehu a kamaʻilio ina kanaka likeʻole a nana ʻoia I ka pilikia o ka lehulehu e loaʻai ai, a ʻapo I ka manaʻo mai lakou, he ʻano kanaka e haʻi ʻolelo ai ma mua i hiki ia ia ke haʻi i kana alakaʻi me keia mau pilikia o ka lehulehu i loaʻa ai.